Eh kanasa'ayo nasa'ayo in nasa'ayo pintar in ve'é <hesitation> kuatiunyó antes chi ni ka ɨó nayuú ni ka sa'ɨí in ja ka ka'an vina jɨn brocha jɨn, ɨó forma ni ka sa'ai te ehh vina chi nanani ɨó xaán cosa kuatiunyó pero ehh vina ja cosa kuantiunyó ja nakai'iyo in ve'é jin ja ka kaan rodillú jɨn ka ka'an brocha yuan ka jatiunyó jɨn.